د زمزمی ږغ پرما ښه لګیږی زه هم کله کله زمزمه کوم ځینی وختونه کومه سندره یاد ته راسی او بی اختیاره یی زمزمه کوم فکر کوم اکثره خلک زمزمه کوی او ځینی بیا دیرښه اواز هم لری هنرمندان هم سندری زمزمه کوی او خلک هم له دوی غواړی چی سندری زمزمه کړی دا کار له یوه احساس څخه را پیداکیږی چی کله دی دی یوڅه په زړه راسی نو په خوله یی زمزمه کیی